प्राय सबै जनावरका आखा हुनान । कि रोग लागेर, जन्म रोग लाग्बटी, चोटपटक लाग्बटि, नेत्र ज्योति गुमउनु अलग कुरा हो नत्र जन्मिने बेला सब्बै जनावर का आखा भैबटी जन्मिएका हुनान ।